Ara-dalà ñy fitakia haba, laha atao hamonjea ny ñ'olo, hampiroboroboa ñy orin'asa, hampandrosoa ñy firenea misy anteña, hañampea ny ñy raha tsy ampy aminy ñy fitaôva aminy fanjakà zay. Tsy mety ko'ei la atao nteña hanereserea, hañitsakitsaha ñy zon'olombelo fa laha atao nteña hañampea ñy fanjakà ei, hañampea ñ'olo mety.